Ny fomba azoako antoka fa ampy tsara ny proteinina amin'ny fihinanako sakafo tsy misy hena de <hesitation> tsotra ataoko betsaka araka ny tokony ho izy ny fihinana tsaramaso sy ireo sakafo mitondra proteinina, ampiako ihany koa ny sakafo azo avy amin'ny <noise> ronono toy ny ronono velona sy ny fromazy, ary rehefa mahatsiaro tena matanjaka aho de ampy proteinina aho izay.